lækka á kostnað hjá Icelandair og auka tekjurnar segir forstjórinn hagfræðingur hjá Capacent segir sjö milljarða tap á fyrsta ársfjórðungi sýna hve höllum fæti félagið standi í samkeppni við erlend flugfélög skiptar skoðanir eru um ágæti fyrirhugaðra lagabreytinga í Flórída sem heimila kennurum að bera skotvopn í kennslustofum ríkisstjórnin hefur

ekki notið meiri stuðnings frá því í júní í fyrra samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups fimmtíu og tvö prósent segjast styðja hana nýr konungur tók formlega við völdum í Tælandi í dag rúmlega sjö kílóa kóróna og vígt vatn úr hundrað

var meðal þess sem setti svip á hátíðahöldin hópur fólks á öllum aldri gekk fjörur á

stöðum á landinu í dag og tíndi rusl

gott kvöld forstjóri Icelandair segir að gert hafi verið ráð fyrir að fyrsti fjórðungur ársins yrði erfiður í rekstrinum unnið sé að því að draga úr kostnaði hagfræðingur hjá Capacent segir það valda áhyggjum að grunnrekstur Icelandair sé lakari en

í fyrra tap Icelandair nam sex komma sjö milljörðum króna í janúar til mars eða sjötíu og

milljónum króna á dag tekjurnar námu rúmum þrjátíu milljörðum sem er sjö prósentum minna en á sama tíma í fyrra svo raunverulega er rekstrarkostnaður mjög lítið að dragast saman en rekstrartekjur umtalsvert svo að grunnreksturinn er í raun og veru að verða lakari heldur en í fyrra og það náttúrulega veldur áhyggjum og kannski endurspeglar hversu höllum

fæti Icelandair stendur í samkeppni við erlend flugfélög við gerðum ráð fyrir að fyrsti fjórðungur yrði mjög erfiður á þessu ári og síðan er líka mikil árstíðasveifla í okkar rekstri á fyrsta ársfjórðungi féll til kostnaður eins og þjálfun starfsfólks fyrir

fara við viljum lækka kostnað og auka tekjur og það er það sem við erum að vinna í og höfum verið undanförnu Snorri segir að vegna samkeppni Icelandair við erlend flugfélög geti Icelandair ekki lækkað fargjöldin það jákvæða hins vegar við

sé það að farþegum til og frá Íslandi hafa fjölgað norður hafi reyndar minnkað lítillega hins vegar er vandinn út af nýta þetta kannski svigrúm og þetta pláss sem að brotthvarf WOW myndaði var fyrst og fremst með því að nýta þessar Boeing Max vélar upphaflega gerði Icelandair ráð fyrir að hægt yrði að byrja að nota Boeing Max þoturnar aftur fimmtánda júní nú er gert ráð fyrir fimmtánda júlí með því að leigja stærri vélar en Max vélarnar náði Icelandair að minnka við erum að breyta áherslum

setja meiri áherslu á vægi markaðarins yfir hafið milli Norður Ameríku og Evrópu er aðeins aðeins minna þannig að við náum að bregðast við með þessum aðgerðum en þetta hefur að sjálfsögðu áhrif fyrsti og fjórði ársfjórðungur koma alltaf verst út hjá flugfélögunum og forstjórinn segir að það hafi verið viðbúið að það yrði tap á fyrsta fjórðungi en útlitið sé hins vegar bjart staða félagsins sé

sterk og eiginfjárstaðan áfram mjög sterk og efnahagsreikningurinn líka við erum til framtíðar upp á lengri tíma þá teljum við að okkar félag muni standa sig vel og líka ferðaþjónustan á Íslandi stuðningur við ríkisstjórnina hefur ekki mælst meiri síðan í júní í fyrra hann eykst um fjögur prósent milli mánaða í nýjum þjóðarpúlsi Gallups fylgi einstakra stjórnmálaflokka breytist

lítið á milli mánaða fimmtíu og tvö prósent þeirra sem taka afstöðu í þjóðarpúlsi Gallups segjast styðja ríkisstjórnina en samanlagður stuðningur við ríkisstjórnarflokkana þrjá er fjörutíu og fimm prósent Sjálfstæðisflokkurinn sem er enn stærsti flokkurinn mælist nú með tæplega tuttugu og fjögur prósent samfylkingin er

rúmlega sextán prósent segjast mundu kjósa Samfylkinguna ef kosið væri nú vinstri hreyfingin grænt framboð nýtur stuðnings ríflega þrettán prósent kjósenda Píratar og Viðreisn njóta stuðnings ellefu prósent kjósenda hvor tæplega níu prósent kjósenda styðja Miðflokkinn og átta prósent þeirra sem tóku afstöðu segjast

kjósa Framsóknarflokkinn flokkur fólksins myndi ekki ná manni á þing ef kosið yrði nú aðeins fjögur prósent segjast styðja flokkinn sósíalistaflokkur Íslands myndi fá þrjú komma sex

prósent atkvæða ef gengið yrði til kosninga nú þjóðarpúls Gallups var tekinn dagana fimmta til þrítugasta apríl

var rúmlega fimm þúsund manns og tóku nærri fimmtíu og átta prósent þátt í könnuninni nánar má lesa um könnunina á ruv punktur is búist er við að ríkisstjóri Flórída samþykki á næstunni lög sem heimila kennurum í ríkinu að bera skotvopn í kennslustundum skiptar

skoðanir eru um ágæti lagabreytingarinnar fulltrúadeild

gangi lagabreytingin í gegn verður kennurum í ríkinu heimilt að bera vopn í kennslustofum hafi þeir lokið hundrað fjörutíu og fjögurra tíma námskeiði

tuttugu ár hafa verið framdar skotárásir í tvö hundruð og þrjátíu skólum í Bandaríkjunum það er að meðaltali ein í mánuði hundrað fjörutíu og þrjú hafa dáið í þessum árásum þau sem gagnrýna lagabreytinguna segja að fleiri byssur dragi ekki úr tíðni

nýta um fjórtán hundruð manns sér rafræna hreyfiseðla sem læknir eða annar heilbrigðisstarfsmaður ávísar í stað lyfseðla maður með sykursýki sem notar hreyfiseðil segir að hann fari oftar út að ganga en áður hérna býr Guðmundur hann er einn af fimm þúsund og þrjú hundruð manns sem hafa nýtt sér hreyfiseðla frá því þeir voru teknir í notkun tvö þúsund og fjórtán sæll og blessaður Guðmundur hefur aðgang að

hreyfiseðlinum í símanum og hreyfingin sem hann hefur valið sér í samráði við

ég er með sykursýki sykursýki læknirinn hvatti mig til þess að fá frekar hreyfiseðil heldur en lyfseðil það er það er ekki svo að ég taki engin lyf en þetta átti að koma í veg fyrir eins mikið þegar læknirinn

hitti Guðmundur sjúkraþjálfara sem er jafnframt

og þar er viðtal þar sem geta einstaklingsins til hreyfingar er metin og sett upp hreyfingin er svo skráð í sérstakt forrit ef hann nær ekki sjötíu prósent af áætlun samskiptin eru þá hvatningin og

tölvupósta og símtöl yfirþyngd er algengasta ástæða þess að fólk fær hreyfiseðil þá sykursýki tvö hár blóðþrýstingur langvinnir verkir og þunglyndi markmið með hreyfiseðlum er að fólk hreyfi sig reglulega til frambúðar það er sjötíu og mæta í hreyfinguna upp á sjötíu og tvö prósent þeir sem eru samviskusamastir eru þeir sem þjást af kransæðasjúkdómum krabbameini beinþynningu sykursýki tvö og efnaskiptasjúkdómum við vitum að hreyfing hefur mikil áhrif á alls kyns

Sigþrúður segir að hreyfiseðlar standi öllum til boða þetta bætir heilsuna og þetta bætir líðan

líkamlega og andlega líðan þetta virkar sem hvatning

ef þetta væri ekki færi ég ekki eins oft út að ganga nokkrir tugir hælisleitenda og stuðningsmenn þeirra gengu

í dag tilgangurinn var að knýja á um að mál hælisleitenda fái efnislega meðferð og brottvísunum verði hætt hópurinn lagði af stað frá Ásbrú með viðkomu hjá Útlendingastofnun í

Hafnarfirði og dómsmálaráðuneytinu á leiðinni á Austurvöll göngufólk vildi með þessu þrýsta á dómsmálaráðherra að svara kalli hælisleitenda um fund um kröfur þeirra

og umgjörðina utan um umsóknarferlið helstu kröfur eru að allir sem sækja um alþjóðlega vernd fái efnislega meðferð mála sinna og að brottvísunum verði hætt það sé ekki verjandi að senda fólk til Ítalíu eða Grikklands þar sem aðstæður séu erfiðar

kröfurnar eru þær sömu og settar hafa verið fram í mótmælaaðgerðum að undanförnu það skilar sér vonandi smátt og smátt en ég held sé mikilvægt að vekja athygli á þessum málum

og halda áfram að þrýsta á stjórnvöld og sýna þeim að það er ekki viðeigandi að koma svona fram við fólk við þurfum að að

fólk fái sanngjarna og manneskjulega meðferð í þessu kerfi gjarnan er vísað í Dyflinnarreglugerðina þegar fólki er vísað úr sem kveður á um að heimilt sé að vísa hælisleitendum til þeirra ríkja þar sem þeir áttu hælisumsókn áður eða þangað sem þeir voru áður en þeir komu til Íslands það er ekkert í þessari reglugerð sem kveður

að það þurfi að beita henni og ég held að það sé mjög mikilvægt að taka það fram það er val hjá Útlendingastofnun að beita þessari reglugerð hún er til staðar og hún er hún er samin fyrst og fremst til þess að dreifa álagi á Evrópulönd við komu flóttamanna hún er ekki til þess gerð að

hægt að varpa ábyrgðinni annað Steinunn segir að áfram verði barist fyrir umbótum við höldum alltaf áfram eins lengi og þarf þúsundir íbúa Hamborgar mótmæltu háu leiguverði í borginni í dag þetta eru ekki fyrstu mótmæli sinnar tegundar í Þýskalandi en íbúar Berlínar og annarra borga landsins hafa einnig staðið fyrir fjölmennum mótmælum reglulega á síðustu misserum mótmælendur gagnrýna meðal annars tíð kaup leigufélaga á gömlu húsnæði þeir segja íbúðirnar leigðar áfram á uppsprengdu verði eftir endurbætur og óttast að ef fram heldur sem horfir hafi eingöngu sterkefnaðir ráð á að búa í stórborgum Þýskalands stafrænn fatnaður sem mælir hjartslátt og

og hjálpar blindu fólki og kjólar sem skipta um lit voru til umræðu á ársfundi Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands á Akureyri í gær stafræn framleiðslutækni þróast hratt og talið er mikilvægt að bæta aðgengi ungs fólks að henni

um tækni og nýsköpun frá ýmsum hliðum stafræn framleiðslutækni var þar áberandi og fram kom

að auka þyrfti aðgengi að stafrænum smiðjum svokölluðum

þær hafa nú verið starfræktar hér í ellefu ár og eru orðnar átta víða um land næsta skref er að innleiða þessa tækni í menntakerfið nú erum við að komast inn í það þau settu fram þingsályktunartillögu um að auka aðgengi að stafrænum smiðjum og nú er stóra spurningin hvernig menn ætla að tryggja reksturinn til framtíðar samstarfsnet

víða um heim færi íslenskum

allt það nýjasta í rannsóknum og við getum fært það beint inn í menntakerfið og beint inn í iðnaðinn stafræn framleiðslutækni er sífellt að breiðast út og færast inn í fleiri þætti framleiðslunnar meðal annars í textíl þar með verður efnið í fötunum okkar snjallara tengja

ýmis konar skynjara og örtölvur sem við erum að forrita til þess að láta fötin gera það sem við viljum að þau geri og þá geti kjólar til dæmis skipt um lit og verið með innbyggðum mótor til að stytta þá eða

og svo má hafa af þessu mikið gagn við getum mælt hjartsláttinn og hvernig heilsan er þetta getur hjálpað blindum til dæmis til þess að rata betur til þess að skynja umhverfið betur og þetta getur hjálpað fólki í hjólastólum rúmlega sjö kílóa kóróna

og vígt vatn úr hundrað

er meðal þess sem setti svip á

nýs konungs í Tælandi í dag hann tekur við af föður sínum sem nú hefur verið

í á þriðja ár er sextíu og sex ára næst elsta barn konungshjónanna fyrrverandi og elsti sonur þeirra

faðir hins nýja konungs embættinu í sjötíu ár hann lést árið tvö þúsund og sextán og nú eftir þriggja ára

er loks komið að syninum að taka við krýningarathöfnin hófst formlega klukkan níu mínútur yfir

tíu í morgun að staðartíma tímasetning sem þykir heillavænleg samkvæmt

sig sjálfur vatni og það er ekki bara vatn úr krananum heldur vígt vatn úr hundrað uppsprettum víða um landið og það er ekki eina hefðin sem einkennir krýningarhátíðina sem stendur til mánudags þar blandast saman siðir

auk trúarlegra siða úr

hann fær fimm gripi sem tilheyra konungi hverju sinni þeirra á meðal er hin rúmlega sjö kílóa kóróna sigurs með hana á höfðinu lýsti hinn nýi konungur yfir

sínum í embætti nýja drottning Tælands

konungsins en hann á sjö börn drottningin og aðrir hátt settir tóku virkan þátt í

en það gerðu þau þó að mestu krjúpandi á hnjánum eða liggjandi á gólfinu með því sýna þau í verki virðingu fyrir hinum nýja konungi sem nú er

æðsti ráðamaðurinn í þingbundinni konungsstjórn Tælands fjörur voru gengnar víða um land í dag og tíndi rusl það er ekki síst plastdrasl sem finnst og segir sex ára

er í dag og var sérstakt átak í þremur landshlutum af því tilefni í og er átakið liður í verkefninu hreinsum Ísland fjörur voru gengnar á Snæfellsnesi við Höfn í Hornafirði og á Hópsnesi við Grindavík fjöldi fólks tók þátt í verkefninu enda af nógu að taka hvernig er búið að ganga í dag bara vel

ég tek svona restina en þær eru

helst að finna plast alls konar plast alls konar plast þetta er allt plast hérna í báðum þetta er ekki fyrsta parið hann er ekki alveg ónýtur þessi nei það er alveg hægt að setja hann

þið hafið ekkert hikað við hikað við að drífa ykkur í að tína rusla nei þetta er bara ábyrgðin okkar allra myndi ég segja það

var á ýmsum aldri og ekki allir háir í loftinu en létu sitt ekki eftir liggja bara að tína rusl og er nóg af rusli já af hverju ertu að tína það á ruslið ekki að vera í fjörunni nei hvar á að vera í ruslatunnu í átakinu er sorpið ekki bara flokkað heldur líka skráð talsmaður Bláa hersins sem lengi hefur sinnt hreinsunarstarfi segir

fólks hafa aukist já klárlega ein af þeim leiðum sem við fá fólk samfélagsmiðlarnir og maður sér að það eru að spretta upp heimasíður og Facebooksíður með alls konar klúbbum

rosalega mikið af fólki að gera ótrúlega góðum hlutum út um allt land og veitir ekki af og veitir ekki af

takk fyrir það tíu ára um þessar mundir þar hittast ungir leikhópar frá nágrannabæjum og setja upp sömu leikverkin en á gjörólíkan hátt þannig lærir leikhúsfólk framtíðarinnar dýrmæta fram í sláturhúsinu á Egilsstöðum og þegar við litum inn voru leikhópar frá Neskaupstað Reyðarfirði Seyðisfirði og Egilsstöðum að koma sér fyrir sumir voru að máta sig inn í nýtt leikrými eftir stífar æfingar heima fyrir undanfarnar vikur

er haldinn annað hvert ár í sjö landshlutum í samstarfi við Þjóðleikhúsið hann varð til fyrir tíu árum hérna á Austurlandi í fyrsta skipti og núna erum

fagna tíu ára afmæli Þjóðleiks og það er mjög gaman að fá að vera hér

sem sagt ellefu unglingsstrákar í þessum leikhóp og við erum að taka fyrir leikrit sem heitir tjaldið

það fjallar um nauðgun á útihátíð og við breyttum aðeins hlutverkum

við erum með eintóma

einu sinni gerir

lært af því þá sjá þau hvernig hægt er að nálgast sama texta út frá ólíku sjónarmiði

kominn einhver grundvöllur fyrir þau að ræða leiklist alls hafa fjórtán leikverk verið fyrir Þjóðleik gjarnan um hugðarefni ungs fólks svo gerðist þetta bara barn eftir eitt skipti eitt skipti í ár voru þrjú verk á dagskrá tjaldið er eftir Hallgrím Helgason Sigtryggur Magnason samdi eftir lífið og hér sjáum við

eftir Þórdísi Elvu

Þorvaldsdóttur sem fjallar um

svo í góða endinum þá finnst barnið og í vonda endinum þá deyr barnið ég hef lært alls konar eins og framkomu á sviði og maður fær mikla reynslu í góður undirbúningur ef maður ætlar að fara í

leiklistanám eða eitthvað svoleiðis nýliðinn apríl er sá hlýjasti frá upphafi mælinga víða á Vesturlandi og Norðurlandi og óvenjulega

hlýtt var á landinu öllu hitamet féllu víða og mestur

nítján komma þrjár gráður á Þingvöllum en

hvað veldur þessum óvenjulegu hlýindum þetta eru ekki loftslagsbreytingar við viljum

bjart og fallegt veður

Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson

j k Jóhannsson komst á verðlaunapall á Evrópumótinu í kraftlyftingum í Tékklandi keppni harðnar á Alþjóðlega Reykjavíkurmótinu í í Laugardalshöll og boltinn rúllar að sjálfsögðu um helgina ekki missa af íþróttum hér að

kostnað hjá Icelandair og auka tekjurnar segir forstjórinn hagfræðingur hjá Capacent segir sjö milljarða tap á fyrsta ársfjórðungi sýna hve höllum fæti félagið standi í samkeppni við erlend flugfélög skiptar skoðanir eru um ágæti fyrirhugaðra lagabreytinga í Flórída sem heimila kennurum að bera skotvopn í kennslustofum ríkisstjórnin hefur ekki notið meiri stuðnings frá því í júní í fyrra samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups fimmtíu og tvö prósent segjast styðja hana nýr konungur tók formlega við völdum í Tælandi í dag rúmlega sjö kílóa kóróna og vígt vatn úr hundrað uppsprettulindum var meðal þess sem setti svip á hátíðahöldin hópur fólks á öllum aldri gekk fjörur á þremur stöðum á landinu í dag og tíndi rusl þetta

var gert í tilefni af norræna og átakinu hreinsum Ísland næstu fréttir okkar klukkan tíu í kvöld í útvarpinu og þið finnið ætíð nýjustu fréttir á

punktur is veriði sæl